Este la papahqanik ke nakab'anam cha wehchin nik'ulum creo ke cuando wula k'ieh k'o'el janaj k'ulum kiro'ka este onteera niwuchpach kajaa' <hesitation> onteera taqee' nkik'amam aka janaj tz'oo' nisij verda igual <hesitation> nb'anam usar janaj nitz'iyaaq saq nb'anam utilizar k'eh lo ke es la adorno porke para ke kiro'cha chi'ila va entonces janaj nik'ulum han reh chila kiro'ka pues nb'anam utilizar onteera lo ke re' lo ke han nwajaam k'o'el la winaq taqee' re' re' pues janaj nik'ulum kiro'ka nrila